Aa biyambire okwindula ekitundu nti olwaleero omubitundu byaiswe amasomero galimu gaingi agatandikiibwewo abaana abegeseibwe okuzwa omumasomero agandi abantu babangwibweku oku bwongo bwabwe abantu bakusobola okwetandikirawo obulimulimu obutono ebyanyegesya bituyambireku okubba nga tukusa obusente budi obudyoli bwetuluna nitubba nga tukutandikawo aka bazinesi akakusobola okuzwamu ekikooto ebyanyesya ebyanyegesya bituyambireku okukyusa embeera zaiswe ezabuliizo k'abantu ebyanyegesya bituyambireku okubba nga tumaite nti buli muntu akuliraine abba wamu wamugaso gyolina enkwatagana erina okubbaawo wakulaakula ebyanyegesya bitujunire okwindula ekitundu omungeri k'ezo.

Naye obwesige bwange mbukoleserye nti abantu nibabba baneisigire nkuuma ebyo byebabba bampaire okukuuma ebintu ekikalu ebyama byabwe nga tinkubiwaatyo mu bantu buli omwei okumanya nti o nanka nabazire naye kini oba kidi omukitundu kyange abantu nibabba nga bakunesiga nje tinkusobola kubaza byama byabwe o mu bantu

Ebyanyegesya bisoboire okubanga bikutumbula okwongera amaani omukago oguli akati owekka eza njawulo kubanga tugeze abaana babiire omuisomero niryo limwei kikuyamba abaana bani okubanga banywani ate nekindi okuba nga abantu bani abegesye nga bamukitundu nikyo kimwei kiyambaku okubanga balina endowooza ekwendya okwisanisirya nicibayamba okubanga bakusobola okolaganira amwei era nokutumbula ekitundu kyabwe.

Tuyina amasanyalaze tuyina gani amasanyalaze aga maizi netuba na masanyalaze aga nsana era ago amasanyalaze tugayina omukitundu kyaiswei

Ebbula ya mirumu etatageinye okwekulakulanya kwa bantu abamwei nebaika okuba nga byebasingireyo babitwayire niriba nga ebbula lya mirumu lireteyire abantu okwewola n'okuba nga bakwiba

Okusigikira oku nyingirya yange olunaku ndya emirundi isatu. Ekya mambya, ekya misana amwe n'ekyaigolo.

Aahh ati okukibuzo ekyo, abaana baiswe izukira nitubabyala iswe abakulu niswe tuyinza okubafaku nengeri jetuyinza okubalabiraamu, abaana olusi bakwatibwa ebidukano nga bazenyaire ombikyaffu lwansonga bbo bbi byebatwaka bbo bateeka mumunywa atiwe ombyaire omwana wamu niwe olina okuboneka nga aahh okumwekundasa aleme kuzenyeera mbikyaffu ate nekka wona wabbe wayonjo.

Abasaiza baba baabe mu dwaliro bafune oku somesebwa babulye era bafune okumanya oluvanyuma bakeberwe bakwiza kuba nga bakwiyibwaku bamanye engeri gyebemerereimu

Eka yange eka yange ekwendya okwegamu nti bakubonera okuniinje ebintu byenkola nga nkwakaara omubwegi bwange boona nibegomba ni basobole okubba nga bakwendya boona babe beegi ka nje okubatwala omu maiso oba omukama w'eka.

Aaa engeri nensumbamu ecibulo kyensinga okwendya aaa nimbanga ndina ecibulo kyentekeretekere cinkwakusumba aaa ny'etaku emikwano jange aaa ninkoba bairange ninawo ecibulo kyentekeretekere naye nkwendya kumpa kumagezi nitwikaara aa emikwano jange nijimpa amagezi nitukola ebajeeti oluvanyuma aaa neko nituwa nenaku zamwezi netusobola okuba nga okulunaku olwo tukusumba ekibulo nituliira amwei nemikwago jange nabantu abandi eyo niyo ngeri jenyinza okusumbamu ecibulo kyensinga okwendya.

Nakuloweize nti omusaiza kigwaniire omu bwoomi okubba nga akwekeberesya o sukaali oluvanyuma lwa myezi ka mukaaga kubanga nobba nga oyabire mu ddwaliro niwaakalawo emyezi egindi mukaaga awo wabbaawo empindukainduka eri omubiri gwamu ati ni kyakubaire kisai omwibbbanga eryo erya myeezi rya myeezi omukaaga omuntu asobole okwirayo omwirwaro abbe nga akwekeberesya obulwaire bwa sukaali.

Embeera eni yaali ya yakufuna mpiiya era empiiya zini nazifunire luzwanyuma lwa kutunda bitugwa byenali maare eibbanga lya mwaka gumwe nga nkuliisya, nabitundire nenfuna empiiya ezikkanya.

Okwelaliikira nyinza okuzwaku nga nkukuma embeera yange nokwefaku no no no kwekolaku nti ebirowooza byona byona nobizwaku noyaba nobasyamu nowumula noba nga tokusobola kwelaliikira buli kaseera ebintu ebiyinza okuzwamu ebizibu omweka yamu

Esimu haa ngyikolesya buli kiseera haa kubanga kubanga haa katugeze buni esimu yafukire mpuliziganya yaiswe so buli lwotaba na simu e program zingi zikwakalaku so esimu ngyikolseya buli kiseera okwiyaku nga ewereku omuro naye nebaku omuro ngyikolesya enyambaku omu mpuliziganya okwaba omu maiso nokumanya biki ebireire omu gwanga

Abaana bange ni bafuna emirumu kibayambireku okubba nga bakwira ne bakulaakulanya ekitundu kyabwe atete ebyanyegesya biyambireku abantu okwega okumanya enkulaakulana nko bweri na biki byebayina okukola.

Ebyanyegesya

Ekituffu omusaiza akairika mangu olwansonga nti tibafaayo kundya yabwe amwei neneyakalya yabwe.

Emirundi jakunaba omungalo jjo tejirowo, buli lwoyabire omuka buyonjo oyina okwira nonaba engalo buli lwoyabire omubantu abanjawulo olina okunaba omungalo buli lwo kwaite ebikyaffu oyina okunaba omungalo kale okunaba omungalo tekuyina komo.

Banguwa okukwatibwa amangu ekidukano lwekubba ebintu ebyo ebicaafu babirya, n'amaizi baganywa bbo tibakunanya nti bini ebintu bucaafu nijo ngeri lwaki nti bakwatibwa mangu ekidukano ng'ebifo mwebakuzeenyera biika bucaafu

Obusuume obuli omukitundu bwakwatibwa osirimu buli nti abantu abamugaso bakuffa, emirimu jabantu abakwatibwe osirimu jikuffa okuba nga babba tibakyasobola kola ate tte nabaana baingi abakulekebwa nga bamulekwa nebabba nga tebayina abakubalabirira.

Aa kindibbaire kisai omwana waamu okumuwee eddagala lya bisiisa buli luvanyuma lwa myezi aa nk'eisatu omu omu diwominge kubanga kikola amakulu mbe muno emyezi zirina kubba ndowo luvanyuma lwa myezi nk'eisatu omwana waamu omuweeku eddagala lya bisiisa amireku akwiza kubba kusai.

Emmere omubiseera bya canda tugikalya ni tugibiika omu bideero etuyambeku okubba nga tuggikolesya omubiseera ebya mumaiso.

Aa pikipiki ati nijo ntambula esingireyo okkolesebwa ani ewaiswe amwe n'emotoka

Kinyambireku nti nkusobola okwemeera e saawa zini nimbaza oku kintu ate nga kituufu okugeza okubaza okumaizi okunywa amaizi agatali gasumbe nti galwaza enda ate nga kituufu mu bantu benkwanuruuramu ensonga eyo nga waliwo abaali balumiibwe enda oluvanyuma lwakunywa amaizi agatali gasumbe

Aaa okunywa amaizi agatali gasai kireeta okusasaana kwa kolera kubanga ntii buli n'onywa amaizi agatali gasai aa kuleeta okudukana aa oinza naddala abamwe tibalina ttooyi ayinza okudukana aa n'osanga nga enjura etonyere aa etwaire mu damu k'eyo n'osanga odi nga asenere mbe ye na kolesya so aa amaizi okunywa amaizi agatali gasai kireeta okudukana nadala aa abantu nibabba nga amaizi ago gakulukitiire omu mazuba k'ago kwongera okuleeta okusasaana kwa kolera.

Oku sabbiiti eni nkwaba kukeera nyonjeku eka edakiika ka itaanu ninamala nnaabe nyabeku oku SA SA oku ccaaci okukanisa ninamala nzweyo ndye ekyamisana ninamala mboneku e ttivvi olwaigolo ntambula nyabe oku okukisaawe.

Aa ekyamazima kiri nti abantu tukwaba tuzwazwayombe naye engeri gyetubiikamu emmere yaiswe, eirai twabbaga aa n'ebintu byetwabikangamu emmere yaiswe nebanga ekusula aiguru naye olwaleero tutekambe awo ansi naye olwaleero tukwaba tuzwazwayo amaka agandi gatandikire okugulaagulaku obukabada mbuteka mbutekamu ebyakulya byabwe emmese aa ebinyenje n'ebindi mbitazenyereku olwaleero abantu bakugula ekabada bafuukire banyumungulyeku mmm n'agulayo akakabada kamwei n'atekamu obumere bwamwei naye eirai twatekangambe awo obwire nibwakya eee notandikira mbe awo n'emmese zeza zezanenereku n'osalaku n'akambe n'olyambe ate nga tte zonatte ndwaire naye olwaleero okusinzira emisomo zetwabire tufunamu emisomo mmm abantu tutandikire okuboneka nga tukubiika byetukubiika omungeri yakivunanyizibwa.

Kisa muno okutandikawo e bizinesi omukitundu kyamu kubanga kini kikujuna okubba nga olina ettafaali lyokwongera omukitundu kyamu, okugeza e bizinesi eni ekwaba okugaba ekwaba oba okuleeta emirimu edi abantu omukitundu kyamu ate n'ekiti ndi kyangu abantu omukitundu kyamu okuwagira nosobola okubanga okkulaakulana

Amasomero gaweerya obwenkanya edi abaala n'aboojo olwa nsonga nti boona boona babasomeserya omu bibiina bimwei era nibabba bakugaba obukulembeze, boona boona babaikiriza okwesimbawo, obwenkanya tububona.

Obuzibu abakali n'abaana bwebakwakalamu omu kitundu nti abantu aaa naddala abasaiza bakubbakubanagawo nibatabawa buyambi, abaana nibataaba mu masomero aa omuntu nalwala nibatabatwala omwirwaliro mangu nti omusaiza takuvunanyizibwa ku bantu bamwe nibwo buzibu obukusinga omu kintundu kyaiswe nti abasai basuuliriire obuvunanyizibwa

Uhhhm mpozi omungeri nijjo emwei ebyanyegesya okusinzira omu omu baana bona batandikire okufuna emirumu kubanga eirai twaendyanga baana boojo beereere nga abaala tetufaayo kubasomesya naye olwaleero wetukubazira abaana boona mwinange abaala boona basomere ate n'obwongo busai bwogi ate nga uhhm n'obusobozi boona obwa obwa kukola emirumu boona balinabwo mwirange so abaana abaala boona bafunire omukisa okuba nga bafunire emirumu tugyikor' amwei egwanga lyaiswe litumbuke kubanga omu office zoona temwabemu basaiza beereere n'abaala boona tukubendya so abaana abaala boona bafunire emirumu kubanga basomereku okusinzira ku ngeri yamabega edi , abaala tibasomanga naye abaana ba bwala ati buni bakusoma okutwalya amwei

Entambula ya ya nguudo niyo ekyasingire okukolesebwa olwansonga nti ekwika buli wamwei buli wamwei ate buli omwei agisobola owa kagaali owa pikipiki owa motoka n'owamagulu